Taylande duu, maaro ɓuri heewde ton (maaro sewngo ngoo). Ɓe ngaɗan ɗun maafe. Eɓe njogii ndefuuji kuurɗi ɗi ɓe ndefata banngal maaro. Ɗun kaa neɗɗo waawaa sifaade ɗi fuu kaa. <hesitation> ɗun ni neɗɗo anndi e jonka, ko naayi a ndefuuji maɓɓe. Ayyo.